कुत्तनके सब प्रजाति एकए हानी मैत्रीपूर्ण नाएँ होतहएँ कहेकी सुधि कुतियाकी कोइ बच्चा कट्खैना फिर होत हएँ । कुत्तनके कट्खैना और सुधो बनानके ताहिँ कुत्तक मालिकको बडो हात होत हए । कुत्ताके छोटेसे काटन सिकात हएँ । सिकार करन फिर छोटिएमे सिकाए करत हएँ ।